<hesitation> so ada jogii rawaandu ana haybene daabaaji maada. So won ko wari e nokku oo ko ndu faamaayi, ndu hinno endu woffa ɗum e hono mum. Won yogaaɓe ne mbiya rawaandu ana jeyaa e daabaaji ɓurɗe foo moƴƴude giƴƴididde e wondude. <hesitation> jonnon dawaaɗi ana ceerti. Rawaandu no mbiiruɗaa ɗun fuu, non wayata. So wanaa ɗun, yimɓe ana jatorii rawaandu, hono dawaaɗi durooji ɗii, <hesitation> hono ɗi yiɓɓe yimɓe.